Ailon fa kawartang kok kaiga fa ming aisea? Ai fa kawrtanga ju gon galokab angs. Galokab jelwga sokkin tani, ju ingir tigkan, inji malle galokab khairka bagne igna, ha igatish ai hidoton ukka khairka aratichia? Ikon fa bura tignamie, ikon fa bura tignamie, <hesitation> ai fa burafi kon fa isikir <laughs> grikir kumu faga, takir bura tige is faga, fagoni ina waya mana waya, ina waya mana waya, galokab ashri, asrin kaira dainkan gon, fi igatish ullea aiga galokabay dachiro, ai galokabaimo. Ai yom weteaka m galokaba mellia, fa gasha tiss in jullel ton waya, man julell ton waya, ai galg nai nai dari igosa, fa ashrikir yomeak gaddies galokabange.